meꞌbe giaꞌl xia c̲h̲ey ngid, xnusa c̲h̲ey man knu ngid, mias xkakga c̲h̲ey xnusa c̲h̲ey man knu ngid, mias, mak lëꞌkga yu mak xnusa xnusa c̲h̲ey ngid giaꞌl, xnusa c̲h̲ow man knu kwalkier man xnusa, meꞌbe lëꞌkga xkakga nonga xigët ngid o abeses xnusa c̲h̲ey ngid.